Ɓiɓɓe leɗɗe ɗe nganndu mi: manngoro, anana, buyaage, pappaye, banana, sittoroŋ, dene, meloŋ, ɓohe, jaɓɓe, <hesitation> ɓohe, jaaɓe, <hesitation> tamoro.